Karaza-kira ndraiky a: misy maromaro mi zareo kara ny: kpop a, hip hop a, country a, jazz a, rock a, klasika a, metal a, pop a, jpop a, cpop a, de vakodrazana, de ake koa vazo mizaka.